Pìe tüte le verdüre pusibil, taié a toch cit cit <hesitation> büté l'eva, fe böi l'eva u la sal, büté tüte le verdüre drinta e fe cözi për ün'ura